Ndë fakt, ka shumë më tepër nuanca e kombinime ngjyrash sysh. Për ezembju, disa njerëz kandë sy ngjyrë gështenje o një kombinim të blu e të gjelbër. Përveç kësaj, rrallësia e disa nuancave, si gri, mund ta bëjë numrin total të ngjyrave të syve mjaft të ndryshëm e tërheqës.